Gny fomba famoahan’ny violon feo zao, mitovitovy am'gitara avao izy fa mampiasa hazo anao amin’ny <hesitation> akasokasokinao amin’igny corden'ny violon igny. De misy tagnanao koa miregle an'le nôty ataonao aminazy manahaka ny gitara avao.